Bines akanan kun yani bines ak qoriatif ama risatii. bines kun man yenan innin lukunen hin nyata bines ak isanen hin nyata ka kola dub dib yede amine bisan isheene innin man ita yenan isheene qurtumifa kasa fudetaa yani wo bayyat darget isheene ruuke bisan kas bue qurtumi fuude kasa rukanii dub bines akanatii bines akan qurtumi nyat wontanaa.